انا في العادة نقوم الصباح قبل ما يقمو صغاري بشوية مع ستة ونص نفيق، <hesitation> نحضر صغار نطيبلهم فطورهم مع ثمانية هما يمشي يقراو ندخل انا نطيب لفطور لثناعش هما يرحون يفطرو <hesitation> نعاود نفطرهم ونغسل ماعون وفليل نتعشاو <hesitation> الستة ونص نكملو نتعشا ونرقدهم مع تسعة نرقدو كل.